Fomba fagnanovagna smoothie zao ai, ronono velogno ai atao agnaty frigidaire ambela mangatsiàka tsara de kô fa mangatsiàka tsara amnjai izy ai de atao agnatina mixer, de avakeo amnjai malaka voankazo ze tianô, de sasagna madio tsara regny de tapatapahagna madigniky de avarina angnatinle ronono miaraka amile mixer akao, mia- <hesitation> de <hesitation> kitihiny le bouton de <hesitation> avela voapotipotika tsara de kô voapotipotika tsara amnjai izy alagna avy agnaty mixer atao agnaty verre de hoanigna.